Hitaande deemil sees ndee njahmi iniwersite, ngaɗmi duuɓi jetti e jannde muuɗun. Jannde iniwersitee ana naawi dee, so ngoonga. Neɗoo yii hen sii tiiɗallaaji fu. Kaa heɓii anndal duu sanne.